يا فلان الرياضة شي زين بتقوي جسمك وترفع معناوياتك وتخليك أكثر نشاطا، شوف فلان يروح الجيم جسمه صار قوي وشكله تغير للأحسن صحتك مسؤوليتك لازم تهتم فيها، الرياضة هي مفتاح الصحة والعافية، خلينا نروح نجري مع بعض كل يوم أو نروح النادي بتكون تجربة ممتعة أنا واثق إنك بتقدر تسويها بس لازم تبقى خطوة بخطوة، يا سلام لو قدرنا نمشي عشر دقائق جري بدون توقف، بتكون فزت بتحدي، الرياضة مو بس لمزهرك! هي كمان لصحتك القوية، خلينا نعمل تحدي ونشوف مين يقدر يرفع الأثقال أكثر؟